Fijirde jei mi waawata kanjum on jei ɓe wiyata ɗum voli boll Miɗo waɗi ɗum ko tennis, ngona miɗo waɗi kooɗe e lammuɗi ngal. Mi faamaade njamdi ko faamugol, ngona mi waawataa.